Ley laana ɓillitiika ɓuri, sabi min mi mottinnke laana ɓuri mi anndude. <hesitation> ɗun ɓuranikan. Ɗum mboowmi du. Ɗun njeeɓammi duu. Ɗun ɓuri waaltaare hakkille duu. Denke denke walaa, gerbe gerbe walaa. <hesitation> so aɗe waawi yino kaa, walaa ko kulataa goɗɗun kaa.